<noise> Laha fomba hoe fi- fienregistrevan’regny ordinatera regny le données-nao regny zao, <hesitation> agnatin’ny ordinatera iny manko fa misy disque dur regny. De lafa anao zany te hampiditra anazy, mampiasa cable anao laha ohatsa hoe ka am'telefaony le raha. Na mampiasa na flash regny, de asianao hoe copier de coller-nao agnatin’ny disque dur iny misy anazy iny avao.